anin oorum ooredai orun wonsuni taa matundaa sun kabdi iyoo ta kol nyaaten sun kabd oorum sun ooredai mal bokea kan ooru sun ufiruma bukise ooredai duum laanum gar wora sun geese gar familia sun, gar inama keena sun achum sunii wolin nyaanai midaaseni amo dursa oorumaa oru oorete wo ufura bitaatia ufira bite won nyaanoa nyaat